La kuro’ xen nóoó, nóoó e jmóó tá’ ekiee’ lajy, lajy my ‘mo lajy la kuro’ xen nóoó e <hesitation> e e ejmóó tá nóoó ekiee’ ajonjolí fáá’rá’ jnáá e jné náá’ jnáá’ e re fáá’ra jö nɇ, ki la ku xen kieerá’ la, a jia’. <hesitation> Ajia’ dse lí fó’ jmóo tá’ ejö e ngy fábrica ba jö e dse lí ejö dsel xa nóoó kiéé’ e jö dse lí fó’ e éé’tá’ e <hesitation> e kieráá’ e dsel xóó la jy mó lajy nóoó kiéé’ ajonjolí e kiela’ jia’ ka kö’ a jiaro’ dse lí juó’ re kiera jö la ku xen e fá’ta’ nóoó <hesitation> nóoó my tóó, nóoó kiee’ my tóó my jü kiee’ enɇɇ, <hesitation> my jü kiee’ to jóó’ e jö nóoó e jmóó tá’ kö’ ejö nóoó e tóó dxí ba tá’ my jö nóoó, ekie’ bidxo nóoó jö e la ku e ïï’ tá’ e lɇ juu’ kié’ tá’, la nɇ re lɇ juí kié’ ejö nóoó kiee’ my too kié’ nóoó ba jö ta e xa jǿ’ kiee’ ba ‘nɇɇ’ e jia’ re lí fó’ ere jmⱥⱥra mó e re xóóra ere kiera ejö, la nɇ ‘nɇɇ’ re lɇ e dsoo dsín jná.